Akam ninya shi a minji shakkan pano ii palan shi lekemim. Akam ninye shi a minjim shakka kuma shakan nkuma toomo palan shi lekenim. Ninya doi ti kupira we gbonong shi yamba yineko ti kupira kan palan lee ko, kan palan shin kar yun dinka kan pala shika ta indo kupira, palan leekon mo, ma palan shi yamba suakon diko mo palan shi leekekon shoni dok kandan kauru ninya. Kasha pemu atu daa maa ti sauno ne miniji min pambo yamba tuku we shi yikeno. Pidi akam ne yamba indikeno ni kam banno ne yamba indigeno, ne yamba indike ni kam ninda fodo shimna mindi yi yimo yabonno kaniji bong-bong yabonno kaani pee. Ka peeni kauru ninya ma ajeddirego ma danko kummiyya? Mai ma ma mai tattako ma noni doi ma kam nin wu sabo sabo kar iyu pillu ko laaii la bwe kan penan inwattu. Bature ndan yu shinaju dan mar nin shinu ti kue ti kui wa, ma marko kijimo nin shinu ti pidi liyo liyoi mamu sadi ndi shai ma pena ndi yi ndi yin kama foonok foonok. Ma dinko man satu wu jamanimoi maja wo moi ma piyi ma yu mandi shoori mandi mandi kodigi fakki ma wanni bong bong ko nong da yi shoori?